yadungọ kọn ta ɗiịnọm nɗịjịn ta kọrụ a pụrụ lahadi maa ya pụrụ lahadi nyan yas ga waịz ịk tama tama ịnọ waịzị nlọsịn nam ka pụdẹị ma pụdtụ nyan ịlọ nyan wan ka ma wọbọ sụm nam kan warẹ sụk sụụm yamba ta wọbọ mọna ịl da kụmnụ laṇlaṇ karup sẹẹrẹị nyak ịlsị pịdịn dịɗa mọna ịlẹ ka kwẹị pịdị nẹ nwarẹ kwẹị pịdị n dọmụt pịdẹị nwarẹ kụs wịị nwarẹ ya waamọn jaana tị lalịịgịn mọna kwapọ yaịzị lalịịgnẹị nyan wẹẹnọ nwarẹ kwẹd am n palụn ịnọ mọna pal ịnọ n warẹ tẹẹ landnọ nam kọṇ ndọn ka ịnọ ndọn ịnọ kọṇ mọna dọn ịnọ nwọb tagnọ nam kọn n tẹẹd landnọ nam kọṇ nyan yịl tandọ da paknọ nwọp ta lụtụ, npar wamọn dọgọr nam mọna warẹ wa ọngị tị yamba, nwọp ta lụtụ nyan wẹnọ mọna warẹ wam ɗịkɗịgịm mọna taan ɗịkɗịgị ọk wọlọ nẹm, ma warẹ ọn kọɗịm ma yan wọlọ nagụm taan ɗịkɗ̣ịgị tama tama ma ɓaa ya wọlọ ịnọ waịzị, wọrọp mọ ịlẹ ma ya wọlọ n taa ɗịkɗịgị, laarmụ mụụ ịlẹ mo ya wọlọ n ware taa ɗịkɗịgị <hesitation> waana mọ ya wọlọ da ma wọbọ n taa ɗịkɗịgị watọn kọɗịm ma yaan <hesitation> sana <hesitation> ma yaan tagyọ ma, <hesitation> ma tandọ pasto ma ilẹ wa ya sẹẹra tiki waam <hesitation> sụm pasto nẹẹ da pọ taṇlẹm nwaam n ɗọbụngọn ta pọ kwanin wa yas sẹẹra tị ki waam mini mẹrgẹ kiị ma ap tandọ warẹ madtam waa ma madtam tandọ warẹ yadamụn <hesitation> utamun yaddam mini yam mẹrụk kọrọ yaddam mini ɗiin ga laliigịn da mana yaddam mini kwẹn kamamụ yaddam mini kọtụn waamụ yayam min wụdgọ pasto warẹ ụtam wa ti pitẹiyẹ yadam saba.